וואס איז די נוצן פון א ראד שטוהל? א ראד שטוהל ווערט איינער קען נישט וואקן. אדער ווען איינער צוברעכט די פיס, אדער ווען זיי קענען בכלל נישט וואקן נוצן זיי א ראד שטוהל וואו זיי קענען אריינזו- זוצן אין, און ס'האט רעדער ס'זאל קענען ארומפארן. ס'איז אזויווי א בענקל מיט רעדער אז זיי זאלן נ- קענען גיין פון איין פלאץ צו צווייטן אפילו זיי קענען נישט וואקן.